Unsya allah umurpanjang pupurina auwu loto humal aihuan tehula pagaraa malaihuan airara ihuan teso humalauralihuan husatati husanima luhutulua kalobisa huhamuan loto rima hutulomi tati sulan tarik pagar alante irali manisaa hulan kahara iatalun irali manisa apaloli hiya irali tatanama amulanin tahu lihidup itareidirian, bisalirali tanaman umurpanjang irai pala aihusa esati iralin cengkeh ain husalesa tikalomemang lokasiam maina ahulan teataloi talun insya allah kalo allah panjang umur auberhasilkan nieu ala itareusia tuakan rijaman itai bisa berhasil imalan tauri hidu, <hesitation> <noise> terus kalo nihuma iareki pagari amori hati erali kopu musti mala ahiuan niganti, tapasiam usuirekireki taubinatan nisu niali mulaman le itabisa irali kasibi ulun sarua bisa iralin taurihidup kasbi tauirali uhu uhunte huin amoi bisatu irali iyah, insya allah kalo iumur panjang amalan yang penting ijaga hularipagar hulan lialia maijaga kalomemang elarihatia imalahua maiisaeluri <noise> tarus kalo bisa itasuru namur panjang nitamba nitamba. Kaya palaam kalo memang irain hutuin hutulomi amiitamba usaha kalobibit amoi utamba terus cenkinuma tapasiam kalo urai tanaman esa itarugi tatihasil tanaman macam lua tolo bisa imalan kan kadang kadang ahuloniteia terkadang honia lia koa, jadi ikaloboleh ihusaha numa taruhidupam soni isa taruhidupn insya allah umur panjang kalo nieuyah niusai hula tehula pagar esa justru abisi hulalua, husi ulalua hise ataloi tanaman bisatari ikeinginan amoi bisa taiyali malan mulani ii itanaman bisati amulani tutuhulan sailoho hula tolo braiiamalan nee snama bagi itatau kalo adatanam umurpanjang umur panjang husi ita, usa itati husaina iyalae tarus insyaalllah kalomemangnya hulakasa siemso usaha talu iyaso kalo jadi malusiale iyah irawati iyaiya kalo pala tutuain tutunima hutulomi ain utunam kalobisa itarehidup kan anialee, terus cenkih ain hutunima lomia itari bisa dihidup iyale jadi tujuan nihidup amopihatalaliam au tati hatalali koa siam ia oa malusia ekali lamala tati amalakoa maasapa biar houn koa tati. alusia holihon itape sulea dapati nihasilli malusea laali itaiali malusia laahen ihaen hen tahu iyali husikoa lesa samalee. Kalo boleh hidup tam tapaam osicuma tau irui ininu ipalu ininu palu uraselakan ia biia koa orantua haruma ipamalascuma ikarja ininu mulama koa ipalu mulaman koa baribut loi luma tapaam masa bisakoa musti usaha, tehidup emusti usaha tau tiari usi cuman iriu taunipalin humalee inam tarus kalo memang insya allah umur panjang bisatau iatur iusaha moton ami husaa leu usaha tau urali ihatalali ta taule mulaman bisatau iali osicuma irui tapaam malee potun irui potun ininukan ia koa, itaharus usaha tenagaam musti nibergerak bergerak koa ia koa <hesitation> siam hiya kalomemanya ijin allah kalo sewaktu waktu malusileparlu talu taukan <hesitation> amubaranim sengbisa takoa niaola isa tuhaenni halali kaloriali amekan ihaen bagidua esa ihaen loitaru kepin siam tapasiam, siamsamoikoa kan auma abagara ausupa tapi kalo insyaallah autanaman moia mosi elanima siumpama usielanipia terus cengki amoi solan supi <hesitation> taun siam ugadin uisiane atau palaem tucengki augadi osiosian hulanikepin tau itai hidup ita. Insya allah umurpanjang kalomemang aulla panjang umurkan ia sahaleu kalomotun amalesu usahalee osutukoa lesa amaleu irua tihidup inanam kalo usaha tiporsa tauiali koa maasapa, jadi harus iporsa tahu iali terus taluhidupaam cumateiruite tilateti sulamalusia bisa koa harusi usaha waktu ihaunina ihaunina waktu atalali atalali liwaktu ihatetu sulatetu, kalomemang allah panjang umurli <hesitation> tanaman sulahoton cengki hidup ita insyaallah kalo boleh memang allah berikan umurampanjang bisa ihusaha haleu niusaha aka esa lua tolo tahu husi saali itaalahiit kapan hiiti kaloboleh bisalota aureki eh siam au orang tua tua ihakalalin, bisa aumalan ihature umalan uhaenin <hesitation> siam tapasiam tapi kalo koalesa kan ikaalesa stengah mati itarilei ayalahounem ihatalalikoa irui cumatau imuseni cumatau euninu tua tauimuseni tapasiam asapa taueporu lako musti parusakma bisa <hesitation> ikalatei umurpanjang <hesitation> tam maisine ai yalala nikmati ihasilrem autukoaikali mati mati asapa, ikaa roikimalaka <noise> jadi itahidup mosti usaha usaha usiripinan tati iala husaha koma asapa kalo boleh allah subahana wataala kabbulkan permintaanan kalo boleh usaha eulaaka siam tapasiam. Bisa ela nitau ihaenin esa niau siripinan tutuiala terus kalo itari hidup pasti ikaani umurpanjang mati ihasilnam tapi kalo koa maihula asapa, iheruan tataniahuan anloto aupadahal mosielalibisa itaela tutulikom asapa jadi kalome ijin allah usaha em usaha hidupmusti parusak motun tru turukalo ikosamotun selesi iluntabis taiterati huoirikmika te husai erati hulalau ealan bisa ipilihara inante tialan icimai hulaesa amoto munmusti lau lautan lautan ya lautan solutumun tati hulaesa amasapa lalu kalo kepin name kalokepin koa sama aliusupa niusabaran loinihasiria insyaallah neitabisa rihidup kalo lihasil koa hasil pasti itamusti isabar baru utui ikimalaka male tapi itudolo cale.